Otakaswire, omuntu, oyine kubanza okwemanya, oyina naiwe kubanza okamumanya biiki byona ebikumufaho, chiki echimutabura, chiki echimusemeza, chiki kyakwenda kulya. Okamara okagenda okarambula abazaire be, okumanya no'wabu kiki kyebakwenda munno, entwaza yo'wabu yoona nko'kweri, obwokumara kumanya ebyo byona, no'mutwara abazaire baawe muka nebamusima. Obwokumara batwara bazaire baawe omuka bakamusiima, hati obwokumara no'genda kweranga okwo nubwo'obuswezi oburungi.